<audio distortion> fomban-draza aloha zany amin'ny gny fiaigna iarahamonina ankehitriny de izy magnampy. Tsy magnadigno any ze fomban-draza zay, tsy magnadigno gny fomba natao nahomby rehetra taloha, nagnatsotsotra gny fiaigna satria amizao lasa nihasarotsy izy nohon'ny fepetra sy fitsipiky sy faheza maro hitan'ny gn'olombelo. Ka gny fomban-draza mamerina mamerina antsika mba hiverina amize lala mahitsy taloha hatramizay zay.